Mle aku eduma <noise> iyi bwokon miwo miyi onye mayi iyi koze akuyi gba migyite kayi onye lukofingo ngo womukoito deba kiyi anu mu koito koitomo kuyi gba yi anu bala okongo ne emmengo nana aba adanga na abeenengo na emmebenengo na ezu bwa omo <noise> okpangaa gba ngo yi anu balaba ngo bi wokudu mukoito awu ngo yi onye mo akuyi gba ngo kamu emduma lda ngo yi onyemo tete kuwo gole amasa gba mitasu ola na gba muta yele te akuiyi gba ngo wokudu mu koito <noise> wo bal eyitutumomo nana iduitufumomo nana wo bula abalmo kuwogu akuyi ngo wo bala mba. <noise>

Akuyi ogominati ngo yifu te ngodu enzu ŋwo ba eduma akuyi gba kwo fi ngo ngo yegu onyemo ibwamagu ibwamagu onyemo te ngo ye la kwoi ngo de ngo ye la ukpoilema te ukpo ta bwɔkwɔ miwokudu ole ngo gbomile ngo yibalamile ngo ze balamile enzu banabana babwɔkwɔ ongha lia wa ukpo fiyima kashimi enzu babwɔkwɔ onyalesheshi waba kalabwo dumi kuyi kwɔgu de gba ngo mate eshashi iyi okpo ibwa lungo ngo yela eduma ngo yela esheshi yi ukpo ukpo ba ewo kiya wu ebwŋ guze mahu eyi balanga ghee ba kwŋfingo ku vidwo esheshi gba kuye gun ngo yi migba ma ngo bo'ogba ngo gblonye mee. Ememe ngo okongo emmaba enenge emmeba adanga enzu wano kpanga keyi oworenya kiyi bwɔ fwɔngo bala onye akuyi bakwa kufi ngo kuye onye migyi tazu amesaa te akuyi ozu egengo la egbo ewa lala awo mu koito ngo gba yi kpawu ka gbulolo ba ka sheyi ba eduma ngowo tayi ame ngoyi onye oguzewu bwɔkwɔ onzu ezede ba kofiwu kuyi onyenye gba ku ngau gbegye zumee.